Aminay aty Madagasikara alogany, fanatanjahategna tegna tian'ny olona zahavagna zany ah de bôl, bôl kitra, <hesitation> ndraindraika hoe amigna resaka hoe CAN, CHAN, de regny tegna mampiombogna olona aminay aty, de akeo koa resaka hoe Euro, Champions Ligue, fa tegna hoe bôl kitra ny tegna ma-mahazo olona kokoa mizaha agnazy eh.